أنا بصراحة أفضل الهدايا في عيد ميلادي لأنه لما أحد يختار هدية لي يخليني أحس إنه يفكر فيه وأعرف إيش أحب. الهدايا فيها لمسة شخصية تعكس إهتمام الشخص وإهتمامه بتفاصيل حياتي بينما الفلوس ممكن تكون مفيدة لكن ما تعطي نفس الإحساس بالخصوصية والذكريات الجميلة